To nyiwre waɗi sai nga waɗa ka bojji nga haɗa lenyol ɗaanaki, to nga nangi debbo mo hisi, to bo gorko mo warti korɗo maaako.